Yaani kisingizia naumwa kikunda kuita shule maana santura sokeya. Kwagona kuogona kwenyewe laa kugona muda mbovu keokeo kwenu kwawenu uweambiwa uite shule. Basi kisokea namba mie naumwa hivo nikiinaniita shule unabwai ifunaniuma. Kiita shule hivi heo basi naruhusiwa kuwekaa nyumbani najidai naumwa lakini waa nkiumwa. <laughs>